أفضل متاحف الفنون والتاريخ، <hesitation> إهي النوع المفضل لي، خصوصًا إذ كانت هادي المتاحف تعرض أعمال فنية جديمة أو معارض عن ثقافات مختلفة، أحسها تعطيني فرصة حتى أتعلم أشيا جديدة من الماضي.